Ny fomba ifandraisan'ny samy trondro ve? <hesitation> Rehefa miaraka mivondrona ry zareo. Dia <hesitation> tsy haiko hoe ahoana fa mifampitarika foana izany ny trondro raha hitantsika dia misy andian-trondro miaraka foana fa ny an'ny trondro matetika tsy dia hoe mandeha mitsitokantokana izany. Dia tsy haiko loatra moa ny fomba fifandraisan'izareo fa <hesitation> mino aho fa manana fomba fifandraisany izy matoa afaka miara-dia ohatran'ireny.